כ'ניץ נישט צופיל סאוסעס, געווענדליך לייג איך געווירצן ענדערשער. איך ניץ טאמאטע סאוס, און אסאך מאל מאך איך אליין היימישע סאוסעס מיט מייעניעז. איך מאך אליין אויף א סאוס.